e woodi lilac, e woodi snap, e woodi snap dragon, e woodi pinndi ndi ɗum wiyata rose, e woodi pindi ndi naange, e ko lutti ko duudi.